Shukutɔnyiŋ niyɔɔ tura shuku tɔyin shukuto nyiŋ niyɔɔ byiŋ shukuɔnyiŋ niyɔɔ af shukutɔnyiŋ niyɔɔ atar, shukutɔnyinnyɔɔ ana shukutɔnyiŋ niyɔɔ atɔɔ, shukutɔyiŋ nibɔɔ tɔnyɨŋ, shukutɔnyiŋ niyɔɔ tofei, shukutɔyiŋ niyɔɔ tɔrɔk shuku in yiŋ niyɔɔ tura shukutofei shukutɔfei niyɔɔ nyiŋ shukutɔfei niyɔɔafei, shukutɔfei niyɔɔ atar shuku tofai niyɔɔ ana shukutɔrafei niyoɔ atɔ́ɔ́. shukútɔ́fei niyɔɔ tɔnyiŋshukutɔfe niyɔɔ tɔfei shukufei niyɔɔ tɔrɔkshukutɔfei niyɔɔ túrá, shukutɔrɔk shukubrɔk niyɔɔ niyiŋshou utɔrɔk niyɔɔ afei, shukobrɔk niyɔɔl atar shuku tɔrɔk niyɔɔ ana, shukubrɔk niyɔɔ atɔɔ shukutɔrɔk niyɔɔ tɔnyiŋ shukutɔrɔk niyɔɔ tɔfei, shukutɔrɔk niyɔɔ tɔrɔk shukutɔrɔk niyɔɔ tura shukutura, shukutura niyɔɔ niyŋm shukutura niyɔɔ ofei shukutura niyɔɔ atar, shukutura niyɔɔ ana shukutura niyɔɔ atɔɔ shukutura niyɔɔ tɔ́nyiŋ, shukurura niyɔɔ tɔra shukurúra niyɔɔ torok shukutura niyɔɔ tura udri udari miyɔɔ nyioŋ u dari niyɔɔ afei, dari ni yɔɔ atar dari niyɔɔ ana, dari niyɔɔ ana dari atɔɔ dari niyɔɔ tɔnyiŋan niyɔ tufei, dari niyɔɔ tɔrɔk, dari niyɔɔ tira dari niyŋ ukow, dari ukow niyŋ nyiŋ, dari ukow niyŋ afed, dari ukow Tar dari ukow niyɔɔ ana, darti ukow niyɔɔ atɔɔ dari okow niyɔɔ tɔnyiŋ dari ukow niyɔɔ tɔyrei, dari ukow niyɔɔ tɔrɔk dari ukow ruyɔɔ túrá dari nie shukifei, dari ni shukifei niyɔɔ nyiŋ dari ni shuki fei niyɔɔ ofei, dari ni shukifei niyɔɔ atar dari ni shukifei niyɔɔ ana, dari ni shukifei niyɔɔ atɔɔ dari ni shukire niyɔɔ tɔnyiŋ, dari nishukifei niyɔɔ tɔfei, dari ni shukifei niyɔɔ tɔrɔk, dari ni shukifei niyɔɔ túrá, dari ni shukiter dari ni shukitar niyɔɔ nyiŋ tari ni shukitar are, dari ai shuki itar nibɔɔ atɔɔ dari ni shukitar nibɔo tɔnyiŋ, dari ni shukitar niyɔɔ tɔfei dari ni shuku tar nibɔɔ tɔrɔk, dari ni shukitar niyɔɔ tura, dara ni shukina dari ni shukina nyɔɔ nyiŋ, dari shukina in bɔɔ afei dari ni shukina nibɔɔ atar, dari ni shukina nibo ana, dari ni shukina nibɔɔ atɔɔ, dari ni shukina nibɔɔ tɔnyiŋ, dari ni shukina nibɔo tɔ fei Dari shukina ni bɔɔ tɔrɔk, dari ni shukina nibɔɔ tura, dari ni shukitɔɔ, dari ni shukitɔɔ nibɔɔ nyiŋ, dari ni shukitɔɔ nibɔ afei dari ni shukitɔɔ nibiɔɔ ater, dari ni shukitɔɔnibɔɔ ana dari nio shukitɔɔ nibɔɔ atɔɔ. dari ni shoni tɔɔ boŋ tɔyiŋ, dari ni shukitɔɔ nibɔɔ tɔfei, dari ni shukiton niibɔɔ tɔrɔk, dari ni shukitɔɔ nibɔɔ tura, dari ni shuku tonyiŋ, dari ni shukutɔnyiŋ nibɔɔ nyiŋ, dari ni shukutɔnyiŋ nibɔɔ afei, dari ni shukutɔnyiŋ nibɔɔ atar, dari nu shukutɔnyiŋ nibɔɔ ana, dari ni shukutɔnyiŋ nibɔɔ atɔɔ, dari nushuku tonyiŋ nibɔ tóyiŋ, dari nushukutɔyin nibɔɔ tɔfei, dari ni shukutɔnyiŋ nibɔɔ tɔrɔ, dari ni shukifei nibɔɔtura, dari nu shukutɔfei dari nutɔfei nibɔɔ nyiŋ, dari ni tɔfei nibɔɔ afei, dari ni shukutɔyin nibɔɔ atar, dari nu shukutɔyiŋ nibɔɔ anar, dari nu shuktɔyiŋ nibɔɔ atɔɔ, dari nu shu toniŋ niboɔ atɔnyiŋ, dari ni shukutɔyin nibɔɔ tofei, dari ni shuku tonyiŋ nibɔɔ tɔrɔk Dari shuku tonyiŋ nibɔɔ túrá, dari ni shukutotɔfei, dari ni shutafei nibɔɔ nyiŋ, dari ni shukubfei nibɔɔ tɔfei, dari tɔfei nibɔɔ atar, dari ni shuku tofei nibɔɔ ana, dari ni tɔ́fei nibɔɔ atɔɔ́, dari ni shututɔfei nibɔɔ tɔyiŋdari nibɔɔ shuku tɔfei nibɔɔ tofei, dari ni shukutɔfei nibɔɔ tɔrɔk dari ni shukifei mibɔɔ tuna, dari ni shukutɔrɔk, dari ni shukutɔrɔk nibs nyiŋ, dari ni shukw brɔkni bɔɔ fei, dari ni shukutɔrɔk nibɔ atar dari ni shokutɔr ok nibɔɔ ana, dari ni shukutɔrɔk nibss atɔ́ɔ́ dari ni shukutɔrɔk nibɔɔ tɔ́nyiŋ, dari ni shukutɔrɔ nibɔɔ tɔfei dari ni shu ku tɔrɔk nibɔɔ tura dari ni shukuturá, dari ni shukutura nibɔɔ nyiŋ, dari ni shukuturá nibɔɔ afei, dari ni shukuturá nibɔɔ atar dari nishukurá nibɔɔ ana, dari ni shukuturá nisɔs atɔɔ dari ni shukutúrá nibɔɔ tɔnyiŋ, dari ni shukutura nibɔɔ tofei dari ni shuku turá nisɔɔ tɔrɔk dari ni shukutura nibɔɔ túrá dara afei.